Ae sosai, on wawan on joda jam ha wuro mon, ha fattude mon be ha leddi mon. to komoi tokki doka leddi mai, komoi tokki doka bo waɗe ko hanii on joɗai jam